وحد النهار وحد <hesitation> القطة و والقط <hesitation> القطوطة مشهورين بالفضول تاعهم، لقا ق-قلاده سحرية، و جا دور ياكلها أيما <hesitation> عرفها باللي مش ماكله، و مبعدا <hesitation> تم يلعب بيها يلعب بيها، جرفها جرفها حتا لقاها واحد السيد. أيا هزها، كيهزها كيلبسها عرفها باللي عدها قدرات سحرية، أيا مالا خاف منها، وراح <hesitation> دفنها في بلاصا باه ماح-مايلقاها حتى واحد.